Përché ën can a sia ën bun-a salütte ëntà purtelu fora almenu tre volte al di, feie fe dë curse, dë marce, felu sauté, balé, feie fe tüt felu giöghi e cuindi a völ di chë ën tutal a deu fe d'esercisi për circa ün ura al di